Mopëtɨ pɨtü ndaye, oore oyangarekova, oesa kia omɨi pɨtü mimbiarupi, jare oesa ikɨreï oya jeje, kua jarevi ipuere mopëtï yeandu, jare jae okiyea yave ngaravi mbae oyapo supe